परिवार ले खाणू बणाणो समय स्वाद और स्वास्थ्य तै बराबर रखणो तै हम ताजा और जू मौसमी सामग्री च वेकू इस्तेमाल कला कम तेल और नमक मा पकौला। अर प्रोटीन फाइबर और विटामिन से भरपूर खाणौ पदार्थो इस्तेमाल कला। स्वाद बणौला ले हम मसला और हर्बज क सही इस्तेमाल कला।